لو كان بامكاني العودة بالزمن كنت بختار ارجع الى فترة ما قبل ظهور الاسلام خصوصا في مكة والمدينة لان هذه الفترة كانت مليئة بالتغيرات الكبيرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يعانون في بداية الدعوة ولكن هم في نفس الوقت كانوا يبنون اساسيات عظيمة لامة عظيمة كنت اود اكون جزء من هذا التغيير الكبير شوف كيف كانت الحياة قبل الاسلام.